Ah, karazana raha aminay akagny ndraika zany a, fitaovana fandôsina miasa: <hesitation> misy sofa, lapela, de misy koa marteau, antsy, fantsika, a- <hesitation> angady, antsy be, bôriziny de <hesitation> f- famaky.